الكلب يحتاج على الأقل من تلاتين دقيقة إلى ساعة يومياً من التمارين، سواء كان مشي أو لعب. لكن بعض السلالات تحتاج تمارين أكتر علشان يحافظون على نشاطهم وصحتهم.